إذا بغيت أهزم الغزو الفضائي أول شي أستخدم ذكائي والتقنيات اللي عندي عشان أكتشف نقاط ضعفهم أجمع فريق جوي ونخطط استراتيجيات ذكية عشان نواجههم بدون ما نسبب دمار كبير للأرض هدفي مو بس أهزمهم لكن أضمن حماية البشر والكوكب بطريقة مستدامة وباجل الخسائر الممكنة